“Tadidinao ve lay ianao niresaka momba ny fialan-tsasatra nofinofinofisinao iny? Ho tanterahako iny fa handeha isika amin'ny herinandro fa omany avokoa ny entana, ny lamba rehetra sy ny fitaovana zay hoentina am'zany a mba handehanantsika.”